Pues jue ye dun myak awat'sëp yë dun xa'ajpë cerradura awa'ats am, yë awa'ats mëdyebë dun nëkojëy je kukukëp jadunt's myaj pikuwëdytëp, jadun amso'ot's yë yawat'snë.